Jasusu luga jisu ja kilangi, bajakwamba ijirangi rangi, iri njeru naimanyire, rangi ihi yabuluu naimanyire, rangi ihi ya kizambarau naimanyire, rangi ya pinki naimanyire, rangi ya.